Pos Montaña, ena ciá de Caçris, Montáña es nombri de mugel. I eno altu la montaña de Caçris ai un templu. Peru assín i tó, mo-la quierin çaleal porque izin qu'está tupía de litiu por baxu i qu'essu val muchas perras. Lo que passa es que se quierin lleval el litiu i queal-mus tol velenu. I no, no lo amus a premitil. No puei sel que se mos llevin un tesoru, no mos paguin i porcima mos quein tola fusca. Alogu tamién tenemus montañas más grandis pal norti que mesmu pueis esquial nel iviernu.